Yo prefieru de tenel una casa tradicional. Me gusta la idea de vivil en una casa que tenga caraiti i estoria, con detallis arquitetónicus i un estilu que saqui la coltura i la tradición del lugal. Una casa tradicional me paeci más acogeora i más enganchá col passau, i me gusta de poel desfrutal dela arquitetura i la decoración d'otra epoca. Amás, creu qu'una casa tradicional tieni un encantu especial, conas sus parés de piera, las sus vigas de maera i los sus techus de tejas. Me paeci que sedría un sitiu prehetu pa vivil, arroeau d'estoria i tradición.